السؤال الأول إيش الشي اللي تحبه في حياتك أكثر؟ أما السؤال الثاني فإيش أكبر تحدي واجهته؟ وكيف تغلبت عليه؟ هالسؤالين يعطوني فكرة عن إهتمامات الشخص، وتجربته في الحياة، كمان الإجابات الصادجة تخليني أحس إني أعرف هذا الشخص عن جرب، وكأني إفتقدت- خضت حياة طويلة.